Osuhọ ophooghian pho. like adio eyoal opo pho dio di ro le ghan mahle pho ephua awit so adio pho adiphe ekor iberaan limi bile kan ro otughian om, adinya ugbia ebem idiwa mo otughian men mo ohmar bo oony pho. siphe pho ogbagh odi ni. abunun awe di ro. Meera aani ni dien oony pho emugh pho mo abuno ralaph ni oki ni obem mo aho opheroghian pho adiphe bid ibeeraan ku esi aami ekepeni idun pho ooseeny pho vony pho enaan ai bile oghol idum ku ro leghi ima araar. ozeeghi yogh si name ozeeghi yogh sikenegh. ozeegh yogh ihna ku amale odi, ku eepho cdi a ro pughologh eimum. mi alike ni ebile ni emoogh ken dio di ro pooghian bor di abuan ropooghian bo. okol aani ken mo eyaal abuan. pa eyaal abuan pho ro le ghan ni kosighe ragh-ra pho abuan ipa abuan amice bo ba min ko rogh rughu, kogbaghi yogu ihnugh opeghogh reephoyh. Dio pho ophooghian pho epe pho asuho di ikaraghi edighi iberaan iphen rohu bo edien pho. mon di awe rohu edien, rophughol r ' ophalabaal owghi eepho pho medigh bin uwawor enaan r ateleyogh bin ghalamo oruen bin omoogh ibayhami r' awe pho mo olema pho ooni omoogh ibaghami r'awe pho. po ku adio ophooghian di mi. ekeraghi ibeeraan ilm. sidio pho iphen